<hesitation> mollong murna yaka yuni mo ъoh aya woh mollong ya yuna ni muma ami bulo dalile boh lela mollong bira ba fa ban dobo kullum ъalo yani sugeh abira woh mollong ba kam niman ya yuni bo murna ami ъalo sai ka ya wo mollong ni mollong ya yuni boh murna kaman misali akya mi takale bam- bambike banburum ka kene aya pag mono soboda man ko kuma misali ъah mun tighe molong ki bah mini yibe ka kya na aya ba pag mono ki yo ka kya kya kumo ah maloh ah muri ya ya nana ma ni man fara ya nana ma na ma gahsi gashi amma kar ъa nami ma nningham yoh ъh mini mollong ho shigha mu yibni ban ya nani boh ma ni kaza ba ah wuboh ah ngho bi toh ago mollon mono mudo malleu kenan fa mono mudo mallen murna mollong yaka yunini murna ammi bali ъahnburum ami bali yan adam toh koh an mah pagha ba tare da woh mollon ba <hesitation> murna bira ba misali ъa aya woh ъmun ma yi logho ki kya ah ba balghi ki i loghe wuni a pagho shiri kene iyer ba keh ba ni logho pagni woni yanga ni no pagho nana laluwe laluwe ama ъah na wuni ni niman damuwo yi na bo ba pha ba aya woh mun mollong ka tolloh ka ngho bi yiri yagha nan da nan ni yi lutoh ama ъa nghyi ba ago Ɓi dobe enan pa har ъa tolsa’a ba yirri kya bamu eyeri kenni mudori ba so yam mini ni observation yam mollong yaka yunni murna ъa ayawo mollong ayawo koman a nȝumȝa mini so ko man ma ya paga bo mollong ъira ba pa rayuwo pa to dobe gimmogo amma dukkusum ъo yamba yakkunisum, khisu tol molongdi khiluti nhenda mu yani a samane ba, ъo su tol yamba first ami balisum ba ayawo, ko daike ъa ayawo yamba kam, yamba a ya ghana bo murna, yamba ya ghanabo farin ciki a rayuwo, amma mollong yaka pag contributing murna a rayuwa so ъo su kenkene kulno su hangi dua, ɗisu tol koman kurisu gha lokachi sum ъi mollong ba, kaman yada mun nani ya ka pag contributing murna ami rayuwa, so ъo yamba yakkuni sum, ъo yamba tige kusu lutubi lokach udo na unana mu yuni bakin chiki a mi rayuwasun ъbo su logho kusu dob wo farin ciki, ko bamu ъwa’abira ko mollong ɗimafa amma bawar nabo chewa ka dob nana kullum aya mi suga bali, mahba <hesitation> dob kulum ayami nunga ъali dobo ko ъo niman a ъira woyi, dobo ъa nuga bali, yamba ya pag njere, munjere ъbira, vamb ya budi njere yanda mu njere yakam, ka kumo ka muani bukata ku muro khobayo. Wo yimbo, woъamu a gabo na’ma ayera ka yakkuniya ami dobo nȝumȝa minnal ъo tare wo murna ba farin chiki ba aina kene re ya ken ba toh ъo yamba yakkun sum, ъayasum wo yinbam dom ъo su logo su su dob wo farin chiki ɗisu tig bege yasum kawai a muri mollong ɗi ba, yaka yunni murnari amma ъa pag manang ba ni tigyo a hallaka, har na rasi rai yo, a sabo da ka logha bomyi kenan mollong ɗi, ъa’alo gho wuni ma ya ъomo a njere munana maba toh, a gabo na shedan kume njere kenan, so da su tig beg e’asum dom amuriba kome yasum khi yamba noni yakunisum, hki yamba noni tig bug khi noni su kum gi mua bu kata sum, iya gor godo gimu yamba ghanibisum, so nnateb mina bawal nnana a eyaka yuni farin chiki hani farin chikiri ba iyaka yuni amma khisu ken ene a endamusa kenniyi khisu pag murna tare wo yamba ba tare da su kaysasum bi njere yamba ba, mollong manang ya ka yuni farin chiki a dobo zumȝa minina ъa yimbi su logowun lokochi nwong tulo tuko lute, ъi logha dobe <hesitation> kullum nono su nwong tulo, nono su nwong tulo ba tare da su logo su tagha sum yamba khi ghabi sum ba fa, boh su tongyi bafa ka gan giti ya pagba kenan, su logho su tong yamba, ki yamba ghabisum farin chiki bi ghabisum dom kome ъi su tonghasum a dua, khi yamba ghabisum, so ngong sam, wo lokachi mini mu ghanibam ъo yamba yak kunisum ko yimbam, bayam ɗisu yere ki su nono su ti’ikyol ba loko chi ikyol luteh, su loghwun daga tulo, mur na sum shine yamba, ъo yamba yakum sum